E gəwlə pá nii aa bə nə tomsə nə sabulu ani eé akən yew sabulu, aa kən za, nii aa bə nə tomsə nə sabulu ani aa zokunuzon yaltə, yaltə kən yú aa zokunu zon, aa zokunu zən nétə tɨni ar aa bənu bən tomsə atəm abəybəbərə. Sabulu tomton tomsə diga yawrə, yaw gberi zokini nétə zokini, tasuwai pat bəbən tomsə dabə dikə nii i vasənə sabulu ani sabulu bəbən tomsə niisə aa minə ani nétə kən yú are laakə sabulu niiso abənə tomsə ani <noise> sabulu ai nə kə nɨt lən ali nə áa nə nə marəm kam, e gəwlə pákə ən vul. Vul dikə nə dabə bə aa danə vul vul ali nə kə, law kaw daŋ aa way sabulu dikə re rə dikə rə aa danə, e gəwlə pá aa mi sabulu rə sabulu iza zum am pá rə danso ləy de ləy ai bə enə an da vul dikə dabə dikə rə kə i pe law ai iva sə aa re nɨl lə di aa kəw mam sə aa sú sə aa ɓú mam sə aa lamtə, aa lamtə, aa lamtə, aa lamtə, aa lamtə, aa lamtə aa lamtə, aa lamtə, aa lamtə, sə pukətə kən va-pukətə kən va sə aa ɓú yale sə ryə-aa ɓu yale sə ryə so aa zokə aa zokə ən nin ani yale i kən yú bə ən nin ani, nétə kən yú bə ən nin ani. Sabulu abənu bən tomsə há, há, há, há, há wakati kay har zanə ninkə al sə sabulu aa sabulu aa bənu bən tomsə nétə abəybə bərə. <hesitation>